من وجهة نظري هم ليسوا سعداء لأنهم لا يعيشون تجارب جميلة <hesitation> الأطفال قبل خمسين عام كانوا أكثر سعادة لأنهم يقومون بألعاب ونشاطات <hesitation> مسلية وفيها تفاعل عاطفي كبير ةتفاعل اجتماعي وكان فيها جهد كبير يساعدهم على النوم بسهولة عكس الوقت الحالي.